Pittirɗi fittirta puuseer ko batte ene heewi, ina sukkondiri. So ko a rewni e dow tuundi, ɓoftan tuundi ndi, nawora tuundi, itta tuundi ndi to wonnoo ɗo, renndina tuundi ndi haa rennda. Ni woni ɗoon wona laaɓa.